أولا، يا صديقي، أنا أنصحك أنك تتخلص من كل الأشياء اللي ما لها أي داعي في المنزل. أشياء زائدة ما لها أي لازمة، مركونة بس تاخذ مكان على الفاضي، ومو بلها-ما لها أي شغلة في البيت. أنت تخلص منها، بيعها ولا أعطيها لناس محتاجينها في استخدامات. تخلص من كل الأشياء الزائدة في المنزل، وبعدين رتب المنزل. خلي الأولوية للأشياء اللي أنت تستخدمها في حياتك اليومية.